Pa'eh, buok, ku- kukon, doran, tonium. Tonium mea pa'eh to tok, tonium mea buok to tok, tonium mea kukon to tok, tonium mea doran to tok, pa'eh a havun. Pa'eh a havun mea pe'eh to tok, pa'eh a havun mea buok to tok, pa'eh a havun mea kukon to tok, pa'eh a havun doran to tok, pa'eh a hav buok o havun. Buok a havun mea pa'eh, buok a havun mea bouk, buok ahavun mea kukon, buok a havun mea doran, buok a hav- havun mea <hesitation> kukon a havun. Kukon a havunn mea pa'eh, kukon a havun mea buok, kukon a havun mea kukon, kukon a havun mea doran, a, doran a havun. Doran a havun mea pa'eh, doran a havun mea buok, doran a havun mea kukon, doran a havun mea doran, tonium a havun. Tonium a havun mea pa'eh, tonium a havun mea buok, tonium a havun mea kukon, tonium a havun mea doran, a, tonium a havun